Bunday holatda birinchi bo’lib yer osti suvlariga tayangan bo’lardim. Ammo ulardan ham yetarli mahsulot olishga ko’zin yetmagan holatda shunchaki dehqonchilikdan voz kechib bozordayam olgan bolardim.